مرات ال <hesitation> نشرات الاخبار ومرات مواقع التواصل الاجتماعي زي الـ- تويتر والانستغرام والفيسبوك حاجات ايان ناخد منها المعلومة لان المعلومة توصل بسرعة وزي ما يقولوا في ترندات كان في ترند مثلا ترند اخبارى يجيني المعلومة منا والا من القنوات الرسمية زي الجزيرة وغيرها